Nibonul bodo muting maan umimé léét éwato wato nujuwé ubaaj mo, éwato écé maat ubaaj mo, éém yo némémééŋ may muting maméŋé. Nang oli babé, gumobay gara furi ugu gu jaune gagu, go furi dohoro na gubajo, furé diit gubajo, furé di gubajo éém, nujool bu gumampatang, gumampatang may éwato yanuur; furé na ubajo, do furi di gubajo, géél éwato yanuur; do furi di gubajo; furé éwato yara bugaan néyéém no na gurégmé gabajo, nujool bu gusankajumo; hala ñé to gajoŋoor furi; go béjoow may kun buto ñé méy furi; éwato yayu may na gubajo éém, gukawal, gakahal may go may éwato go yo yayé furé; éwato yara may bugaan gamimé, bugaan éyiim; éwato yara bugaab éyiim no nak gubajo éém, nujool bu ga gumobay ga gurémé gumobay gara furé gubajo bajo; babaaj gumobay gara furi; babaaj gumobay gara furé. Gara furé, gaan na gujuuk mé, gumobay ga nak gujuuk mé go gurégémé gumobay gara furé éém go may éwato go noon go éém.